﻿Kuako ipuere mopeti mbaiu tuisagueva, erei mbaeti yaikua <hesitation> oime, ani kiraira, erei oime yave jukurai yaesa yave <hesitation> ipuere oï mopeti yerovia tuisague, jare jukurai ipuerevi yande ñamae, kiraiko yako yande mundo propiope, jare mbae oasava, jaema jokogui ipuere <hesitation> yaikuavi de que oimeyepe mopeti ivi marae ketivara, jare jukurai yaiko vaera ikavi <hesitation> ikaviva ndive jare yerovia rupi